प्रिंटर थै क्म्प्यूटर थै जुडनो से पैली प्रिंटर पावर औन कन और कम्प्यूटर थै क्नैकट कन अगर प्रिंटर यूएसबी केवल मा लगै दीण अगर हमर अपड प्रिंटर वायरलेस वालो च त त यू हमथै नेटवर्क से कम्प्यूटर और प्रिंटर से जोड दिण।